La ohatry koe very manko iaho zao sy mahita lala, hitenko eky aloha ny hoe ino e magnodidigny ana, ino e repère azoko hoe a raha hoe misy banque sa misy ino akaiky eo, magnontany olo amin'zay hoe aia mein e tany aia mein asika etoa zao, handeha howaia aia e lalagny mandeha amin'ity toeragny tiako handehanagny ty, da ze olo, olo mahisitry avao koa gn'agnontaniagny fa sy raha olo sy zaza pitiky gn'agnontanianao fa mba olo matomatotry avao koa olo sy havandy aminao.